Fomba ifandraisan'ny samy saka ah, ny samy saka moa zany de <hesitation> mifampisangisangy no tena ifandraisany zareo, rehefa mifankahita zareo dia <hesitation> mifampisangisangy ,mifampisa-takosokosona loha, mifampitakosokosona rambo, izay ny fifandraisan'ny samy saka. De akoatrin'izay ny fiarahany zareo mandeha <hesitation> mihaza voalavo.